اذا عندي فد ثث ساعات زيدي اقعد ألعب بيها - طبعاً يعني افوت كال اوف دوتي فور، أو القيلي فد لعباي عالنت واقعد ألعب أونلاين - لان صاغلي فترة منقطع عن الاونلاين - وهم ارجع عالجم ، اتمرن شوية فد تمارين بسيطة ، بعدين شوية شوية اثقل